افضل الأطعمة المانحة لأني أحب الأكلات اللي فيها توابل وبهارات حارة مثل الأكلات الخليجية والأكلات البحرية. <hesitation> لأن الأطعمة المالحة فيها طعم مميز وتخلي الوجبة لذيذة، أما الأطعمة الحلوة أحسها مناسبة لوقت معين لأنك ما تقدر تاكلها طول الوقت. <hesitation> في أغلب ال الأوقات أميل للأطعمة المالحة.